<hesitation> mbaggu kaa nde tappuɗaa peɗeeli maa fuu, honkan son koy. Sabii banngeeji ɗiɗi woni hen. Bannge yees oo ana honka son. Bannge caggal oo du ana honka son. Sabi guri moƴƴiniraaɗi ɗii, ɗun moƴƴiniraa jonkaa faa ngaɗa non.